जमीन मुड़ी बहुत जानवर रंदा जन सांप छन कोटलू छन और किरमूली चीन और बिछु ची और बहुत ज्यादा इन ज़ेहरीला सांप छन और कोटलू बहुत जना राण |